खुष्क त्वचा देखभाल कनू त्वे हमन रोज मोचराइजर इस्तेमाल कन खासकर नैहैणो बाद। गुनगुनाना पाणी से हमन नैहण गर्म पाणी से बचण च और हमन कोशिश कन की ज्यादा से ज्यादा डिहाइड्रे रैण। और ज्यादा से ज्यादा पाणी पीण।